Áw in enkol na xa'a. Ánghi su áw híng híng engi atxén kan tíchan. Áw in enkol na xa'a. Ánghi su áw híng híng engi atxén kan tíchan. Damdói xa'a kan neita damdói xa'i na tsen tsú damreina tsena. Áw in enkol na xa'a. Ánghi su áw híng híng engi atxén kan tíchan. Áw in enkol na xa'a. Ánghi su áw híng engi atxén kan tíchan. Áw in enkol na xa'a. Ánghi su áw híng engi atxén kan tíchan. Átxátu áw pon in enkol na átxátu tsene taksátu íi damdói mong téhen. Ánghi in enkol top kan damdói. Kan dam puitop téhen isu damdói mong tsópon. Átxátu ná láiti tsu áw.